Ɓurani kam ko wonde ñeñoowo mawɗo e dow jimoowo ngati mi wonaa mbaawɗo jimri. <hesitation> Kono noon ñeñde ko huunde ñeeñal. Mbeɗe yiɗi ɗum no feewi.